Fitaovana fototra hita amin'ny solosaina na ny ordinateur ah <noise> <hesitation> misy ny unité centrale ah <hesitation> izay ain-dehibe an'io ordinateur io, <hesitation> misy ny clavier ah izay kitikitihina it- <hesitation> androatana amin'ny ordinateur, misy ny souris ah, <hesitation> misy koa ny disque dur izay mitahiry ny zavatra rehetra rehetra ao anatin'io ordinateur io ,misy ny logiciel ah ilaina rehetra rehetra.